Hafanana bôka Israely ndraiky zen̈y, a manodididina ny roapolo roa amby eo zen̈y hafanana aminan̈y. De somary manana somary toetrandra amin-drô zen̈y ten̈a mafana oe.